﻿Orurimi nimbaza orutooro ndi mutooro, habwaaki nindwenda habwokuba nyowe ndi mutooro, nkazaarwa ndi mutooro, abazaire bange boona batooro, kandi tukuzire nirwe nikubaza nirwe rurimi orutumanyire kandi nindugoonza habwokuba nirwe rurimi rwange.